or lëꞌ mak nle xni xkodz mak loma, or lëꞌ mak nlas c̲h̲ak ldoꞌna dzeꞌ nax mak xwiy man loma, komo ke xlaꞌn man ineꞌ man loma ber gakda ineꞌ man, or lëꞌ man xlëꞌna sia man dilña man xkomier man.